אנא עְמִיל סִרִי، אלמִהַמַּה דִיַאלִי היא תְסַלַּל אִלַא מַנְטִקַה אִגְ׳רַאמִיַּה، אַוַּל חַאגַ'ה נְדִירְהַא היא נְעַ׳יֶּר לְהֻוִיַּה דִיַאלִי כֻּלִיַּאן، וּנְדְחֻל בְּתִיקַה בְּלַא מַנְשַׁכְּכְּהֻם، נְכוּן עִלַאקַאת דַּאחְלִיַּה וּנְכְּסֶבּ תִיקַה דִיַאלְהֻם، בַּאש נְקְדֶר נְעְרֶף לְאַסְרַאר וּלְמֻחְ'טַטַאת מַדַאחֶל، פַלְוַקְת לִמֻנַאסֶבּ, נְרְסֶל אלמַעְלוּמַאת לִפַרִיקִי، וּנְוַסֶק עַמַלִיַּת אלְאִיקַאפ בְּלַא מַנְכְּשֶׁף רַאסִי.